Nijool bélobul mara gapéñé bugul alunlum jirégé gapéñé; mais asiil narégé gakoom. Baré béjaam kahi umunéya fakoom fukohol; aw bétaas fukohi fuséét wiic; yayu yo yoomé nafa yara éséfuna yayu épimé, imundumé ipinul; aw béŋa éséfuno nutaas fukohi jaraam fuséét; nomimé fuséhé kindi uŋorul gakoom miin ukoom fukohi miin wali uju ujuho ulako jaak jambi fukohi fooma gusgus.